د بوټونو جزونو یا جوړښتونه کیدلای سي په څو برخو څ وویشل سي چې عبارت ده له تلی، پورتنی پوشش او همدارنګه مزی یا هم د تړلو سیستم.